Fekko gi carana leiburai barassingnge pada ko more kiq yaregga masemmengngi barassingnge siba orewe uppanna weddingngi uppanna wedding kiq nakenna barassingeng fekko rufa-rufanna e barassingengnge fabbura aga nafake akko burai ero barassingnge fabbura toriyolo ga aregga fabbura makkukue ga anre aga nassabari weddikkiq maladdeq masemmeng fabbura aga maderri ifake uppanna weddingngi ifake leiyakkigunang yero fabbura e akko masemmeng kiq uffanna weddingngi masemmeng aga rufa-rufanna semmengnge <noise> aga rufanna pabbura e yanaritu pabbura toriyolo atau fabbura makkukue anre aga makanjaq yanre bereq mas- madisingngi uppanna weddingngi manre pabbura.